Ny karazagna lapoaly fantako dia lapoaly lava taho mia, dia <hesitation> misy koa ohatran'ny paozina paraigna misy tahony ambadika ambadika magnano paozina lapoaly mia izy io. Dia rehefa <hesitation> mahandro sakafo maimaika mora masaka iny ianao no mamp- mampiasa anazy ohatra hoe mahandro friry.